இடைநிறுத்தப்பட்ட பாலங்கள் மற்றும் பெரிய தொங்கும். தோட்டங்களால் இணைக்கப்பட்ட மிக உயரமான. வானளாவிய கட்டிடங்கள் தான் முதலில் என் நினைவுக்கு வருகிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கும். திறன் கொண்ட இன்றைய கட்டிடங்களை விட உயரமான. கட்டிடங்களை உருவாக்க எங்களுக்கு உதவும். செங்குத்து நகரங்கள் அங்கு வாழவும் வேலை செய்யவும். வேடிக்கையாகவும் ஷாப்பிங் செய்யவும் மற்றும் சினிமாவுக்குச். செல்லவும் முடியும் இந்த புதிய கட்டுமானங்கள் கிராபீன். கார்பன் ஃபோம் டிரான்ஸ்பரன்ட் கான்கிரீட் மற்றும். பிற சூப்பர்-லைட் மற்றும் அல்ட்ரா ஸ்ட்ராங் பொருட்களை. அதிக அளவில் பயன்படுத்தும். ஆப்டிகல் ஃபைபர்கள் மற்றும். எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்கள் எங்கள் தெருக்களுக்கு அடியில் இயங்கும். அதே நேரத்தில் பார்க்கிங் இடங்கள் அனைத்தும் நிலத்தடி மற்றும். தானியங்கி முறையில் இருக்கும் வாகனங்கள் முதலில். கிடைக்கக்கூடிய இடத்தில் காரை நிறுத்த இயந்திரக். கையுடன் பார்த்துக்கொள்ளும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மில். உரிமையாளரால் விடப்பட்டது வளங்களை அதிக. அளவில் நிர்வகிக்கும் திறன் கொண்ட நகரம் திறமையான. மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வழி சாத்தியமானது செங்குத்து. பண்ணைகள் மற்றும் காடுகளுடன் சோலார் பேனல்களால். மூடப்பட்ட கட்டிடங்களுடன் பகிரப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக. மழைநீரை சேகரிக்கும் திறன் மற்றும் காற்றை சுத்தம் செய்யும் திறன். கொண்டது வெறுமனே அவை முற்றிலும் தன்னிறைவு கொண்ட. கட்டமைப்புகளாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு உயிரினத்தை ஒத்திருக்கும்.